وعدد الشبابيك في المكان اللي اشتغل فيه؟ هو انا اشتغل من البيت اصلا، فعدد الشبابيك، واحد فى غرفة النوم، واحد فى غرفة النوم الثانية، واحد في المطبخ. <hesitation> إثنين في الصالة، وواحد في الحمام، وبس.